Risho huunde won ɗon nde ɗum halitti, nde ɗum waɗi, ngam ɗum waɗa ka joongirki ndi ñaaminda. Iri ko ndennoo e ɗon kutinira ko e kanal Zer. E woodi ko jamaanu ko ɗum waɗi, woko e naftira e hiite, woko e naftira e hendu gas, kanko gam ko njongire ñaamde.